हँ, मुर्गा एक प्रकारकी चिरैँयए हएँ । प्राचीन कालमे मुर्गा जङ्गली चिरैँयए रहएँ । अभए आदमी मुर्गाकी बुट्टी और अण्डा खानके ताहिँ घरमे पालन लगे । मुर्गा, मुर्गी कारे, लाल, सेते, घिटनुस्ता निरो मेलके होतहएँ। मुर्गा कोइ चिचडिया, लम्पुछा होतहएँ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे मुर्गनके फिर चिरैँयनकी परिवारमे पडत हए । यद्यपि यिनको आकार और जीवनशैली कुछ फरक हएँ । चिरैँया हानी मुर्गा उड् नाएँ पात हएँ । पर यिनकी शरीर और बनावट चिरैँयनकी परिवारसँग मेल खात हएँ । मुर्गिया एकए चोटीमे अन्डा घोरके तमान बच्चा पैदा करदेत हएँ । मुर्गा मुर्गियनकी आनीबानी और शारीरिक बनावट देखके मोके फिर जे एक प्रकारकी चिरैँयए हएँ जैसो लागत हए ।